Joto borokni bagwi kaham chapmung chongmung tubumani abo belai kheno jwngjal tamni hwnba moral hukumu dhormo sakni rangchak tei dophani rangchak ni bisingtwi wngwi tongo. Kaisa dohpanw tongmung hwnwi uansukjakmani abo tei dohpani o wngwi manliya. Udhaharani khe kwmajak sasti euthanasia tei rang ri rwmani hai kokrokni kokno twiwi uansukmungrok swngchar gwnangwi juda juda. Kwbangma tong kerongrok jephru kothoma soi bichar manmani tei hamya khlai ya abo belai kheno yachago. Phiya aboni apply wngwi mano kwbangma borokni bagwi. Kotorkuk kaham tei deontology duty o tongnai tongmung hai philosophyrok kaham tei hamya ni kokno juda juda nukmung rwkha. Kwbangma tonmong kerongrok jotoni thani wngwi mano phiya tonmung thik wngmani abo belai kheno kwrwi. Kaham khe uansukma khe koktwma wngwi tongmani tei soi bichar manui no uansukwi kaham khe uansukma bai khairokma bai borokni sajla tei justice bai kwrwngwi tongnai.